Inten tan intuklik yok'ol ki b'a'ax kawa'likten ti yok'ol ti kidestino a'lo' ma' patal ki- ki- kina'tik to'on maxa', b'ix kuyuchul tulakal b'a'ax kuyuchulto'on, to'on patal kimentej tulakal b'a'ax ma'lo' kinojoch tat yan ti ka'an a'lo' kik'uj, a'lo' tutz'ajto'on tulakal b'a'ax uka'aj ti uchulto'on ka kisijilnajo'on, a'lo' tulakal b'a'ax kuyuchulto'on men kasijilnajo'on ti k'uj tutz'ajto'on b'a'ax kuyuchul wa junp'eel lub'ul, junp'eel b'a'ax xot'al ti kikukutel tulakal a'lo' tz'iib'a'an ti kiyok'olto'on men kinojoch tat yan ti ka'an tutz'ajto'on kuyuchul To'on ti kib'enil kikuxtalil, ma' patal kiw- kiwa'likto'on a'lo' ma' ma' patal uyuchulten, to'on ma' ma' ki' kiwojel b'a'ax uka'aj uyuchulto'on a'lo' no to'on ma' patal kiluk'esto'on wa kiwilik b'oon mak kukimiloo' ti b'enil ti b'ej tu'ux kub'eloo' a'lo' yaab' mak kuya'lik ah la'ayti' b'inij wa ma' ub'el ma' u- uyuchul ti'ij a' b'a'ax je'lo', ma' into'on ma' patal kiwa'lik a'lo', a'lo' chen kik'uj patal uya'lik men la'ayti' uyojel b'a'ax uka'aj uyuchulto'on ti kib'enil kikuxtal, to'on ma' kiwojel b'a'ax kinlik'il ti tu'ux yanen näka'an wa kinb'el te'lo' ka'ax natz' chen b'ineen te'lo' kinlub'ul tan kikimil a'lo' chen k'oj patal uya'lik b'a'ax uka'aj kuyuchulten a'lo', into'on ma' patal kiluk'es ti kikuxtalil b'a'ax k'oj tuya'laj uka'aj uyo- uyuchulto'on.